Mari yu paaro wemmo dai, milam pipero shunkulli a pino shonvo wemammom. Milam minu fuddiji soba mu minu fuddiji soba mu kai alaw we <noise> kam nin alaw we shan munda lacuru, ma lasigo nbolla nbolla nbaton ta amii ma patiƙƙon ta ammo kiji muuma mimu yijin mimu ma patikon ta ammoi minu yi nda yi ful. Fullu ndan yun ti shiƙƙi ma yikko min ful- fullda lashurun alowanmo minu ndi fuddon. Paaro sabulu mo watu penna ka pi. Amma pipero shikkuli tun yo akan shonvom. Minu fudiji wemu lokaci kan alau we alau mo yamba ndi saumun kate ndan fudo kaya ndan fudomoi wemmo <noise> ndi piri ndi wala a kam min mani womoi kar waarwani kar waami toomon min womoi akam mandi wem we ndi dii nda ari nda ari ko ka minji kaya shin pee <noise> ko ka minji kaya shin pee ko kaya shin din ko kaya shin ni kar wani kama fuddina ndi piri minu diikon kishi moi har wato yo booji.to Pipero nwattu gengoi chanjo weju nin kupira. Kupira nwattu pittu ka wai shin wala maja shonvomo nimao? To naanya penan ndi fuddon shooba kate akan mandi wem bar tei shi aka fuddon shoobe kate.